أسهل شي عشان نسلك الحوض ولا البلوعة المسدودة، الأسيد أو موية النار، مدري إيش تقولون عنها، ونصبها فيه ويفور ويذوب كل الشي اللي ساد الحوض، وهذي أسهل طريقة.